Baba, baba kwasababu unokuunshauri ni- niepushe nama makundi yavia, niepushe nakuvuta bangi, kurevaa na kuiva, kwasababu ni kwasababu ya- yamalengo yane ya ba. <hesitation>